gott kvöld og velkomin í Kastljós kjaramálin eru eitt af stóru viðfangsefnum og aðila vinnumarkaðarins í vetur mörg hundruð kjarasamningar losna og tónninn í verkalýðshreyfingunni er harður sér í lagi vegna ákvarðana kjararáðs um laun æðstu stjórnenda hjá hinu opinbera og svo alþingismanna í stórum félögum verkalýðshreyfingarinnar hafa tekið við stjórnartaumunum leiðtogar sem eru herskáir

fyrir næstu samningalotur en hvert er svigrúmið fyrir launahækkanir fyrir helgi skilaði Gylfi prófessor í hagfræði skýrslu að beiðni forsætisráðherra þar sem segir að við gerð kjarasamninga í haust verði að taka tillit til fleiri þátta sem hafa áhrif á lífsgæði en fjölda króna í launaumslagi til dæmis húsnæðiskostnaðar vaxtastigs og frítíma

þar séu fjölmörg tækifæri svigrúmið til launahækkana sé hinsvegar ekki meira en um fjögur

prósent ef markmiðið er að viðhalda stöðugleika hingað er komin Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar vertu velkomin hver eru viðbrögð þín við þessari greiningu þið hafið nú farið fram á ýmislegt mikið hærra en þetta sko ég segi

er samt ánægð að heyra að það er þó

talað um svigrúm því að málflutningur sumra í þessu samfélagi hefur verið þannig að það sé bókstaflega ekkert

og fólk eigi bara að búa sig undir

samninga þannig ég fagna þessu að því leyti ég lít aftur á móti svo á að lágtekjuhóparnir eigi inni miklu miklu hærri hækkanir en það

en svo er ýmislegt fleira í þessari skýrslu sem er ágætt að heyra eins og

rímar við margt sem ég hef sagt eins og til dæmis áhersla á húsnæðismál

gott að sjá það þarna að það er skilningur á því að húsnæðismálin eru stórkostlegt atriði í öllu sem kemur að lífskjörum verka og láglaunafólks í samhengi eru þetta hugmyndir sem koma ekki til framkvæmda bara einn tveir og þrír hvernig traustið milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda og atvinnulífsins er nánast ekki

neitt í dag miðað við hvernig þið talið munið þið skrifa undir einhverja samninga með þessari prósentutölu í launahækkanir án þess að aðgerðir í til dæmis

komnar í lög nei ég held að það sé óhætt að segja að það muni ekki gerast nefnt í skýrslunni að það gangi ekki

að markaðurinn sjálfur leysi þetta að grípa til markvissra aðgerða mjög góð byrjun þannig að tónninn gagnvart þessari skýrslu og nálgun sé frekar jákvæður eins og ég segi það er

sem ég fagna þó ég hafni því alfarið að lágtekjuhóparnir eigi að sætta sig við aðeins fjögurra prósenta launahækkun mig langaði að fá þig aðeins inn í þetta áður en við ræðum við forsætisráðherrann og

einn af leiðtogum stjórnarandstöðunnar takk kærlega fyrir komuna takk þetta var ein af röddum verkalýðshreyfingarinnar þess má geta að framundan er

í Alþýðusambandi Íslands í lok október og úrslitin í því kjöri en Alþingi kemur saman ellefta september og viðbúið að

á um málefnin í vetur nú ætlum við að fá til okkar Katrínu Loga Einarsson formann Samfylkingarinnar veriði velkomin bæði takk Katrín eftir þessari skýrslu frá Gylfa Zoega þarna er talað um að svigrúmið sé fjögurra prósenta launahækkun ertu sammála

ertu ánægð með þessa tölu eða hvernig líturðu á þetta mér finnst þessi skýrsla um margt mjög góð og ég hef auðvitað lagt áherslu á af því þú nefndir áðan samstarf

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins

mikla áherslu á að bæta það þess vegna höfum við núna frá því að þessi ríkisstjórn tók við haldið tíu fundi við höfum birt öll gögn

þannig að allir geta kynnt sér hvað

er að ræða og þessir fundir hafa þegar skilað einhverjum árangri og ég vil bara nefna í því samhengi hækkun atvinnuleysisbóta

launa nú í vor yfirlýsingu sem þá var gefin sem skipti máli um að við munum eiga samráð við verkalýðshreyfinguna um breytingar á skatta og bótakerfum þannig að tryggt sé að þær breytingar skili sér til lágtekju og millitekjuhópa þannig að það má segja að þegar hafi þetta starf skilað töluverðu og af því að kjararáð var hér nefnt þá hefur nú verið tekin ákvörðun um að leggja það niður og þrýsta laun þeirra sem undir það heyra út þetta ár sem nú stendur yfir

þegar við skoðum almenna launaþróun frá árinu tvö þúsund og þrettán og meðaltal þeirra hópa sem heyra undir kjararáð þá verður hún

í ágætis samræmi í lok þessa árs miðað við

þá ákvörðun ég fór aðeins á

og fór að rifja upp hvað þú sagðir fyrir kosningar fáum aðeins upp grafík á það sem þú settir á Facebook fyrir tíu mánuðum síðan rétt fyrir kosningar þú talar um lægstu launin og greiðslur til öryrkja

vara við launahækkunum eins og samtök atvinnulífsins

svo minnistu á Seðlabankann auðvitað eigum við að hlusta á varnaðarorð Seðlabankans og auðvitað skiptir stöðugleiki í efnahagsmálum máli en við hljótum að staldra við og spyrja hvort það eigi virkilega að vera eingöngu á ábyrgð venjulegs launafólks að tryggja efnahagslegan stöðugleika ég svara því neitandi og bendi á að skattastefna og vaxtastefna undanfarinna ára

frekar hagnast fjármagnseigendum frekar en launafólki þar þarf að gera breytingar til

þess að unnt sé að skapa félagslegu sátt sem er nauðsynleg undirstaða efnahagslegs stöðugleika nú ertu orðin forsætisráðherra þetta er ansi gott

ánægð með þennan status ég

fimm hundruð like á þetta já og það er líka mjög mikilvægt að við horfum á það sem gert er dæmis þegar við horfum á breytingar á skattastefnu af því þarna talaði ég um þær þá horfum við þær breytingar sem þegar hafa verið gerðar jú fjármálstekjuskattur hefur verið hækkaður í tíu prósent

um tvö prósentustig það er skattahækkun sem svo sannarlega má segja að beinist gagnvart þeim sem eiga mest í þessu samfélagi jöfnunaraðgerð um leið tel ég mjög mikilvægt að þær breytingar sem verða gerðar á tekjuskattskerfinu og bótakerfinu séu breytingar sem séu til jöfnunar áður en við hleypum Loga að hvaða breytingar viltu gera á skattakerfinu til viðbótar ég vil horfa til þess að við skoðum

barnabóta húsnæðisstuðnings eins og Gylfi fjallar um í sinni skýrslu og síðan hvernig við getum tryggt að skattbyrgðinni sé dreift já horfum til dæmis á hvernig við skipuleggjum þrepin þarna erum við að skoða ákveðnar breytingar og erum núna í þessari viku í samráði við samtök á vinnumarkaði um hvaða breytingar þau vilja sjá því þarna ítreka ég að

sérstaklega það er auðvitað í takt við það sem Gylfi segir í sinni skýrslu það þarf að horfa á skattkerfið og bótakerfið en líka vextina mjög mikilvægur punktur í þessari skýrslu er það sem hann bendir á

að bankakerfið á Íslandi sé tiltölulega dýrt og þar af leiðandi að almenningur sé að borga hærri vexti en þyrfti

hvað finnst þér um þessa skýrslu já hún er að mörgu leyti ágæt og ágætis innlegg en auðvitað lá það fyrir fyrir kosningar síðast að það þyrfti að grípa til aðgerða til þess að koma í veg fyrir eða minnka líkur á að yrðu hörð átök á vinnumarkaði ég gæti skrifað þennan Facebook status í kvöld og staðið við hann mér finnst skipta máli að félagshyggjuflokkarnir sem töluðu einum rómi fyrir kosningar að þeir hætti þessu sífellda

trúboði á hægri vængnum og átti sig á því að við viljum fara aðra leið en hægri flokkarnir og til þess að ná árangri

að vinda ofan af því sem er í uppsiglingu þá þurfum við að grípa til aðgerða strax ríkisstjórnin hefði strax eftir kosningar þurft að vera þannig mynduð

við gætum strax ráðist í þær aðgerðir sem auka líkur á því að hér verði réttlátt og jafnt samfélag en ekki bíða og nota þetta sem skiptimynt til að redda hlutunum á síðustu stundu það er margt áhugavert hérna hérna en við skulum ekki gleyma því að við höfum bara þessar klassísku leiðir sem hægt er að grípa til

þrepið í skattkerfinu við getum aukið aftur vaxta og barnabætur eins og við höfum gert það er fjölmargt sem hægt er að grípa inn í við megum ekki horfa fram hjá því að það eru fimmtíu þúsund manns ungt fólk gjarnan ungt barnafólk sem þarf að bera uppi og draga samfélagið áfram næstu kynslóðir í þessari í þessari skýrslu er einmitt nefnt að og hvatt til þess að ríkið stígi inní í samvinnu við sveitafélögin til að koma upp húsnæði fyrir ungt fólk sérðu það gerast í þessari ríkisstjórn nei ég sé það ekki í þessari ríkisstjórn ég treysti Katrínu

til að fylgja eftir þeim góðu hlutum sem hér eru en eins og ég sagði áðan þá eru þarna um borð tveir hópar sem vilja stefna í sitthvora áttina og eina leiðin fyrir forsætisráðherra til að ná sínu í gegn er held ég að leggjast á árar og mynda stjórn með félagshyggjuflokkunum í landinu ertu að reyna að sprengja stjórnina með

nei ég er ekki að gera það það er allt of mikið í húfi til að maður tali af einhverju gáleysi það skiptir auðvitað máli að hér verði friður áfram en ég skil ósköp vel þá hópa sem að ná varla endum saman sem lenda í stórkostlegum vandræðum ef bíllinn bilar ég skil

að þau vilji meira en fjögur prósent hvað segir

um húsnæðismálin hvað

að leggja á ykkur þar já ég nefndi einmitt og ég get tekið undir það er mikilvægt að horfa til dæmis til barnabótanna

mikilvægt að horfa til

eins og Gylfi ræðir

sérstaklega í sinni skýrslu sem er í raun og veru að skoða þessi ólíku mörk efra

og lægra þrepsins í skattkerfinu sem er nokkuð sem verkalýðshreyfingin hefur verið að benda á það er ákveðin stefnubreyting sem hefur átt sér stað það

milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins en hefur verið á undanförnum árum auðvitað tekur það hins vegar tíma að byggja upp ákveðið traust en ég hef

fulla trú á því að við eigum eftir að sjá jákvæðar breytingar á samspili stjórnvalda og

á þessu kjörtímabili hvað varðar húsnæðismálin þá liggur það

og Gylfi fer ágætlega yfir það þar hefur margt haldist í hendur til að taka þann vanda sem við þekkjum og það er það er auðvitað Airbnb sem bent er á að geti numið um eitt komma sjö prósent af húsnæði yfir landið sem er í slíkri nýtingu af íbúðarhúsnæði það er framboðsskorturinn sem varð hér eftir hrun þegar byggingariðnaðurinn hrundi þarna er lagt til að fara í samstarf við sveitarfélögin ég held að það sé augljóst að við þurfum þarna að taka höndum saman verkalýðshreyfingin hefur

stofnað sín leigufélög er við þetta fyrir fólk en

einhverjum aðgerðum já að sjálfsögðu þá ég var mikill stuðningsmaður almenna íbúðakerfisins sem var sett á laggirnar fyrir nokkrum árum í samvinnu við verkalýðshreyfinguna og sveitarfélögin þar er uppbygging að hefjast og það skiptir máli að sú uppbygging haldi að setja til að mynda aukna áherslu á eftirlit með

sem hefur haft veruleg áhrif á húsnæði og síðan þarf

að horfa á stuðninginn og það er eitt af því sem kemur fram í þessari skýrslu þar þarf sérstaklega að horfa til stöðu leigjenda það er sá hópur sem býr við stöðu á húsnæðismarkaði þetta skýrsla sem þú kallar eftir fór hún fyrir ríkisstjórn eða

þessa tillögu í fyrsta lagi kallaði ég eftir henni en

ekki enda er það bara Gylfi Zoega sem leggur hana fram en hann gerir það að minni beiðni hún var kynnt fyrir aðilum vinnumarkaðarins og hún hefur sömuleiðis verið lögð fram í ríkisstjórn

sem þessi skýrsla færir okkur

talað fyrir

annars vegar erum við með samninga á vinnumarkaði almennum markaði laus um áramótin þar erum við með atvinnurekendur og verkalýðshreyfingar sem eru að fara að setjast niður saman við samningaborðið stjórnvöld geta gert ýmislegt til að liðka fyrir og þar kemur að þessari félagslegu vídd

er talað um bankakerfið sem skiptir okkur öll máli við erum öll í í viðskiptum

þarna er talað um

Gylfi bendir á leiðir

breyta útreikningum á honum vill ekki ganga jafn langt og

vísitölunni þarna er talað sömuleiðis um skattabótakerfið aukið framboð húsnæðis í samvinnu við sveitarfélögin og síðan það sem atvinnurekendur geta horft til sem er vinnutíminn aukinn sveigjanleiki og þau lífsgæði sem felast í

því að fólk geti betur samræmt sitt svona fjölskyldulíf og atvinnu en maður sér í þessari skýrslu

okkar gjaldmiðli hann talar hins vegar um hvað getur gerst ef hér fari allt úr böndunum í vetur mér hefði þótt

ef ríkisstjórnin hefði í vor útvíkkað erindi og látið virkilega talað um það kanna það hvaða leiðir við eigum bæði með íslenska krónu en jafnvel erlenda mynt gott og samráð ríkisstjórnar við vinnumarkaðinn er sem ég hrósa ykkur fyrir

samræma málflutninginn innan ríkisstjórnarinnar af því að með fjármálaáætlun sem gerir ráð fyrir eitt prósent lækkun neðra þrepsins án þess að það séu útfærðar mótvægisaðgerðir þar það mun gefa mér þrisvar sinnum meira en lægsta fólkinu það er líka talað um það þar að samhliða hækkun á fjármagnstekjuskatti eigi að breyta reiknireglum þannig að þeir sem eiga peninga geta hugsanlega varið sig fyrir verðbólguáhrifum seinna þannig að við þurfum við þurfum að fá samhljóma málflutning frá fjármálaráðherra sem heldur um budduna og forsætisráðherra sem ég veit að vill

við þurfum auðvitað að horfa á þar nefndi ég þær breytingar sem hefur verið ráðist í

á fjármagnstekjuskatt annars vegar og svo hækkun á kolefnisgjaldi síðan að sjálfsögðu

munum við kljást við ýmsar útfærslur eins og til dæmis á því hvernig eigi að lækka skattbyrði í tekjuskattinum og það er alveg rétt sem Logi bendir á í fjármálaáætlun er talað um lækkun

sem nemur einu prósenti í tekjuskattinum en um leið hefur ríkisstjórnin og þar með talinn fjármálaráðherrann gefið þá yfirlýsingu að við viljum tryggja að þessar breytingar

gagnist best lágtekju og lægri millitekjuhópum tíminn er að alveg

en Sólveig Anna var hérna áðan og hún sagði að það verði ekkert skrifað undir svona lága prósentuhækkun nema þetta sé komið í lög þessar aðgerðir sem þið ætlið að stíga og grípa til varðandi húsnæðismarkaðinn og fleira hún nefndi það sérstaklega

húsi atvinnulífsins heldur sko við setjum ekki við samningaborðið hér forysta a s í verður kosin á þingi í haust ég eins og ég segi mun halda áfram að eiga þetta góða samtal sem ég hef átt við aðila vinnumarkaðarins og treysti því að það muni verða áfram gott með nýrri forystu a s í eins og það hefur verið hingað til við höfum lýst okkar vilja til að liðka fyrir en auðvitað á endanum sitja atvinnurekendur og verkalýðshreyfingin við þetta samningaborð takk fyrir þetta Katrín og Logi þá segjum við þessu fyrsta Kastljósi vetrarins lokið takk fyrir að horfa sjáumst annað kvöld